Ọdoo wiye ẹnoo hum ọtu fiẹduu a anu w'ọdo wiye k'obaabaa n'alọ nwu nmẹẹgaa u unaija dẹltaa. Owa afaafulẹyi a ehọọ le ku naija dẹlta, <noise> ẹchẹ gboo nwuleyi fiẹ kpọ a ekwiyee chọọ ekoo netiv ekoo ekoo this ekoo that but ọda noo hum ọtu fiẹduu a amia abọim ge giili ẹgẹẹ nun ka afaafulẹyi gaa yẹ ananaa, nge giili ohum ọtu nẹhi anun nun kei bia ẹga duu nun ge nyọọ nge biu netiv aa netiv a nun ge bia nkei gọ. Olei ne hi l'etibọ, njoo gọọ, etibọ a alọ gaa gọọ aliili a hẹ. iyọbua oge l'ikpo fiigbihi ẹga nun nwu uklọ nmaa inchis ẹta chu haf, age l'ọtu kunu yila alọ h'ọma le ku flap. Flap noo yọ nyaa olu disain alẹwa nun chiko ya iyọbunu gbọbu, after naa lu disain a ya iyọbunu gbọbu ẹẹkai ju flap a chọọ aa akwu flapu chọọ ẹẹ kai j'ukọla chọọ kai jukọlaa ch kukọlai chọọ alọ hei le ku kọv n'ate ge yaanu a odan ko wu 'long sleeve' ẹhajẹ bọọ alọi fisi nu alọ fisi kplaa, aman k'ẹgẹẹ naa mia gee yẹkum lẹa abọ kum ma Nku kọv a i kwọọ gbọbu ẹẹ nun ge j'abọ kum a ge gaa kwuuwe a. Gbọbu ka kei j'ukọv a kwọọ ol'odee n'alọ hi le k'ẹkolẹt, ẹkolẹti a anu n'ate ge yaa nu gbọbu ẹẹ na ge fix kọv kọv a kwọọ a. Alọ ma fis alọma kwọọ ẹẹ gbọbu ẹẹ ka j'ukọv akaa j'ukọv kwu kọva kwọọ ẹẹ kaa fix inu kwuuwe a abọinu gbọbu ẹẹ akai jọọ gwu, alọ gwu agee biyọọ gu wivin mẹchin elọ wiv oyaẹ kiili uwivin ma ko wai pull out nma ko je kpohẹ kpohẹ bonu nmaanun maa agee bi nyọọ bi gọọ umẹchin noo gee clos abọọ ehọọ le ku zig zag achohi ge họọ le k'uwivin age bi nyọi lọọma ya, ai kp'ate tọọ iyọbunu, ate na gaa kpo tọọ a flap noo yaa nua atea kei y'ipunu chiko ochiko mafun, ọma ẹtibọ. Netiv abọinu, ẹtibọ nun ka nyaa agee biyọọ mẹml'ikaki doodu noo huọ ọtu. Odan ka ke lọya mẹmliili mẹml'ikaki ẹyẹ ei nai dọko biyọọ mlanu foofunu a ajiya ikaki ili nai giikaki ọmaa an na gai bi gai h'ija tọọ ọtu kunu a, nmi ipiili k'ikaki ọmaa anu na bi gai le y'ukọvua, ajiyan ili k'ikaki ọmaa anu na bi gaa le y'uflap kuwọ a ọda noo chọọ ọbu a ligii a. Ili k'ikaki ọmaa alọfu lọ y'ukọla kpọ so eko doodu nai biyọọ w'ẹchẹẹ anu ml'ikaki, ikaki'ọfu w'onobi Olọfu w'ọnọwa olọfu w'ẹnẹhẹ olọfu w'uwọọhọ olọfu w'odufa anua na gaa nyọ mlanu eko doodu n'ọma waajẹ a. But amanin odan ka ke l'ọgọ u kọlọ eikponu duduudu no wẹ aa alọfu biyọ ml'ikaki doodu kọlọk'ikaki doodu noo huọ ọtu ogee yọi nyọ mlanu ẹgẹ n'aami a j'ọdo w'iye kum gaa kwẹji lẹaa nge bi ọdoo w'iye kum nge dọọ ko biyọ koo yọ noi match iiwa. Adan kan bi ikaki nobi adan kun bi ushuu nobiọ ọngboo kwẹnyọ kum gee w'onobi amia ge gboko kum lẹa. Then alọ ke ga unativ aa oo gọ kunu ẹgẹ na ami a ge g'ooje kum lẹaa, afaafulẹyi nli ili a hẹ nlọkọ kum hẹ igbihi kum aa ngee l'ilia chọha bọọẹpa bẹẹ kẹ gẹẹ ne ge g'uwe nei l'ate nmọọtu jaa waajẹ aa igbihi a ngee lọ bọha ọpa. After nun kw'igbihi ai bọha bọaa gbọbu ẹẹ nun gaa j'iyọbu ẹẹ nun gaa jọọ kwọhaa. Nkwọbu ai kwọha bọaa, nlọkọ kuma set nun ke ma k'ọkọ kum ma okwu lọhi ẹẹn nkei miọọ odan k'ọkọ a ow'igwaahata, a gee l'uteepu chọọ alọ mia no w'igwaahata eko n'alọ igiili gbọbu aa, ẹna alọ ge bi ge le paipu nu nyaa, oliya gbọbu non agee age piyọọ eyi nmiigbihi gbọbu ẹẹ n'alọ ge join kunu ẹgacha amanyaa. Then abọọma iyọ gẹn maa alọ kwacha join Agee 'pipe'unu, ẹgẹẹ naamia gẹkum lẹa nlọ 'pipe' kpla then ngaa ku flap kum measure nkwọi chọọ nkwu flap'u ichọọ ẹẹnun gaa j'abọ kum chọọa, nkwabọa ichọọ ẹẹ mbo oogwu nun jọọ gu bọọ a. Nlọ gu kplaa, nkwọi bi g'utebu nl'ayọn kum hẹnmọọdọ nl'ọ nwula nka kwọi gu chẹẹ nlayọn gba make sure k'oyọ ẹgẹẹ n'ochiko lẹa because adan kai ọchẹ noo nwum uklọ a k'odan nai giili eko doodu nawọ noi gọa n'ili naa yoi gọa odan ko huọ ọtun ondunu ga ogaa họọ ọtunoo so n'yọi giili eko doodu nka yọi admire kunu abaabọm chẹẹ okaa ge j'ogweeye gam. N'yọi gọ, nun yọi gbọọ ayọn n'yọi mọọ ẹga noo no ke ya lọhin n'ayọn lọ mafu gam nun ge nyọi yọọ a, oge j'ogweeeye gam. Ekohi nkaa be gọ nkaa be jije mẹmlanu because ọda noo yọ nun ka ngee nwu nm'eko nun w'ọipẹnẹnchẹ nkaa ke le jẹ lọ nwu yọi yọọ a eko doodu nun yọi yọọ a oge j'ogweeye gam nẹhi. Then nlọọ ya lẹa nun kwọi gu ẹẹ, ngee kp'ate tọọ oge la ate alọ h'ọma le ku press button, ọma ige mafu noo, alọma ya ikaki kum nlọọhẹ Ọda fulẹyi nun ge ya ikaki kum maa n'adọlum kei ya ẹẹ nun nwu nmẹẹginuaa ẹkpa k'igbihi n'owu back pocket a anu w'ọda fulẹyi nun ge yaa, nlọma ya oke ge w'ẹpa, nlẹ plẹpa kunu kpoya ngaa l'ẹkpa kiyọbu ya chẹẹ ngaa l'uflọp kum kpoya baajẹ nkw'uzipu kunu a kwọọ. Nkw'uzipuu kwọọ bọaa nkwigbihi n'ẹẹkpa bọọ ẹplẹpaa u kpotọọ iyọ aga k'iyọbu a ẹplẹpa then nga l'ohi kum mia, nl'ohia mia nl'uchọọku mia miọ nl'uchọku kwọọ abọọ. n'nmẹẹgohi kum nun mia aa nmẹ ẹga nun gaa l'ọda ne ge l'ubẹlt bọọ bọọaa, nlọ mia kpọ then onmẹ ẹgu zipu kum mẹ ml'ọda ne ge l'ubẹlt bọọ ka faafulẹyi aa nkaa lọ mia, then onmẹ ẹg'ohi kum num mia ẹga nei l'ubẹlti bọọa mẹml'onmẹ ẹgu zipu unu ẹga nei l'ubẹlt bọọaa nlọ mia kwọ wabọa chẹẹ nkaa k'utepuu nku chọọ kpọ ọda n'utepu je gam ma nl'ọdọma kọ ẹgẹpa anu ya anun ge jọọ ọda nei l'ubẹlt kum bọọ a tọọ a. Weather n'yọi g'ikaki l'ọnyakwọchẹ oo noo ikaki n'ohi kunu ofuchigwo, ofuchigwolei, ofuchigwẹẹpa, ofuchigwẹẹta ofuchigẹẹne, ofuchigwẹẹhọ ofuchigẹẹhili bọọ a Nkwọi nyọọ chuutebu kpọ nkaa kwayọu nl'ayọ nyọọ nl'ayọ nọọ, nl'ayọ nyọọ ẹga nun join inu a nchiko l'ọpia f'icho, nlọ pia f'icho ẹẹ gbọbu ẹkan juu inner waiste ban aa waiste ban k'ipunu aa ẹẹkan geejọọ gu. Nkwọi gu ẹẹ chẹẹ n'nmaabọọ ẹẹ ipuu trauza ipu nu n'alọ gọ jaa ga kwu tii junction ma nkwabọọ igu, n kwabọọ igu ẹẹ chẹẹ onm'ẹgu zipu kum g'igbihi aa abọọ nun ge gbui nm'utrauza kum ikpẹye ankwọi nmẹyi abọọ ẹẹ chẹẹ ọdan ka gaa ke dọ ke gọ <hesitation> nai dọ ko gọ bẹẹ kẹ na oyibo gee gọ a flap u aa i l'ili ei tọọ gee cover kunu, ẹgu zipu a ai lili ei pipe'unu kpọ. Alọ ke hei le kupassover kpọ oge yaanu alẹmbabọ a kpo ya kpla chẹẹ akwuu binyọọ nyọ yẹ ch'utebu kpọ, tebu alayọn hẹ kpọ akaa ke l'ipunu ẹnaa yaa alọ open alọ open alọ open alọ gba kpla akwọyi chọha alẹ jẹnjinu kpogba then after na alọma yaaẹẹ akw'utepu kuwọ ichọọ ọchẹ naa g'ikaki lọọ a <hesitation> then alọ ya lẹa kplaa akwu length'i a imia akwọi fold akwọi gọ utrauza kuwọ mẹẹ.